Avana vasiku isi wue vi- visa ama- ama- amaisa manonu, tofauti nava- navana vakatare. Avana vakatare isilatu nutwaswalake, imwenda imwenda imwenda twaswalaka kwautabu, ukuketi inzwiri nutwaketake twaketrera kimikasi, avana vasi visi visiku isi, amambo molosu <noise> mavi- vi- vi- vipate iraha, <noise> imwenda visuala, isilatu viswala, ukusoma kusula biluta nisilatu, amabeki uwe kila katare twaluta katare akata ninisilambo kugusyule, kwasipekupeku twiluta nisi ninibila silatu, ata ukunani, ukunani hamna.